Woyanii mal bisaan dikenoa kaayeten. woyan sun biriai, mal bisaan daakenoa woyan kaayet sun woyan sun biriai. ta chachareko ta surwaaliat jira ta surwaali indania, suun jira, aminenii ta iranaant jira ak vestia jirti, dumii won mataat kayeteent jira ta harkiit neketeniit jira duum bisaanin daaket. ta muhimuan surwaliaf iyo fulaana, chachareko daawoteniit.